إذا كنت طاهي في مسابقة طهي، راح أقدم "المندي العماني" لأنه يمثل التراث العماني بشكل رائع. الطبق يحتوي على الأرز اللذيذ واللحم أو الدجاج المشوي بتوابل عمانية فريدة. أعتقد أنه سيفوز لأنه يجمع بين النكهات العميقة والتقديم الجميل، ويعكس الأصالة في كل مكوناته.